اه نفضل الجبال أو البيئة الجبلية البحر، اه لأنه اه الجبال يعني تعطيك يعني شعور نجاح بالراحة والهدوء، اه بعيد يعني على دوشة المدينة فتقدر يعني اه تتجول أو تتدهور في الجبل شوفوا يعني مناظر جميلة جدا بالمناسبة مدينتي جبلية اه ونحب أهل